Mi yelan mi latta yimoowo andiido, mardo dande beldum masin ngam mi volan komi yidi ha gimi am, himbe dingan nanugo ngam dande am beldum watan himbe seyo ha nder yonki mabbe to be do nana gimi am.